Ansaana edze wo enyinam kandzea dze bɛhyɛ no, ͻwͻ dɛ ehwɛ dɛ dza ͻma enyinam kandzea no tum no, edum no. Na afei iwie a, sɛ kwan a ͻda ͻwo na enyinam kandzea n'ahoma ne ntamu no war a, egyina biribi do na ayɛ tsentsen kakra. Iwie a na edze w'enyinam kandzea no edze ahyɛ fuuse a ͻwͻ dɛ edze hyɛ no mu na asͻ.